Kua interruptores jei superetava, jaeko electrico reta iparavɨkɨ, erei se aikua kua iparavɨkɨ jaeko, ombogue vaera luz, jare yamboendɨ vaera, kua ikavi oyeapo öï yave, ikavita oparavɨkɨ, mbaetɨ yave mbaetɨvi ikavi